انا فاهم شعورك ركوب الطيارة ممكن يكون مرعب خصوصا اذا ما تعودت عليه بس صدجني الطيران واحد من اكثر وسائل النقل امانا في العالم الطيارين مدربين بشكل احترافي وكل شيء في الطيارة مصمم لاعلى درجات الامان جرب تركز على شي تحبه وبالنسبة للتوتر في تمارين بسيطة ممكن تساعدك تهدأ متل انك تاخد نفس عميق وتطلعه ببطء ومع الوقت بتشوف ان الامور اسهل مما كنت تتوقع.